حشرة يبقى العنكبوت بقا لان العنكبوت انذكر في القران والعنكبوت حشرة مفيدة جدا ان هي بتقضي على الذباب والناموس والكلام دا ومبتؤذيش البني ادم مبتؤذيش الانسان فهي كفاية انها اتذكرت في القرأن على الأقل يعني فهيبقى العنكبوت